Inti ultimi anni no me pâ d'avei avuo de avventue da recordâ se se leva un longo viagio pe anâ in Italia dove m'é toccou guidâ pe vintiquattr'oe passando pe-i paixi dove no capiscen quande ti parli ò no veuan capî. M'à entusiasmou arrivâ e baxâ a tæra da Liguria che ghe l'ò sempre chì into cheu.